بصراحة خيمة فوق جبل ، في قمة هكا نتاع جبل، خير من أني نكون في قلعة عتيقة ولا قديمة هكا والكل باهي ، فيها حاجات باش تكون باهي معناها أنك أنتي تستكشفها وتعرفها ، أما خيمة في قمة نتاع جبل تخيل واحد هكا يبدى قريب ، من السما ، وخصك تبدى أعلى قمة معناها نتاع جبل ، وقريب من السما والأجواء محلاها ومنظر رائع جدا قريب من النجوم.